Tarihi lesdi mai kanjum on hebani ottoman. babal mai mardum tarihi dubiji. ummatoore lesdi mai do hakkila be man no handi be wala fija be ka ko vonnata babal mai pat.